أبي أغير في ماضيي إني كان- يوم كنت صغيرة كانوا يأذوني الجهال واجد. فاللي أبي أغيره إني أدافع عن نفسي وأتهاوش وياهم وما أخليهم يتطاولون عليي ويقولون ليي أشياء مو حليوة. وأبي أدافع عن نفسي عشان تكون عندي شخصية قوية. وما يعني تاخذني سنين لين ما ترجع ليي الثقة بالنفس.